खैथ् खैथ् खार् हुम्वे पोथ मो ते निजोके पोस्तुत् कोरि लो बोले भोजते। हे हैथ् खैथ् खार् दिअ आगोत् केने धो रे त भेत्रो ले पोवेख् कोरि बोले घे। हे तो ने तन् तो जन पोइजन्। अर् लोगोते निजोर् हस् पुसाक् लो बोले घे। निजोर् होरि तो केने धो रे सुब्-सिगुन् होइ ज बोले घे। ह ह सोअल् भ बे पोवेख् कोरि बोले घे। <hesitation> त भेत्रो पोवेख् कोर, भेत्रो पोवेख् कोर, तिकि न्ये मनि सोले बोले घे बोजने बोले घे बो। त भेत्रो पोवेख् कोर भेत्रो पोवेख् कोरि बोले घे। अर् लोगोते त भेत्रो पोवेख् कोरि बोले घे बोजने बोले घे बोजने बोले घे। अर् लोगोते त भेत्रो पोवेख् कोरि बोजने बोले घे बोजने बोले घे बोजने बोले घे। अर् लोगोते जितु तो निजन हे तो होस कोइ को बोले घे। अर् नोजन तो को मो नले घे। ज ते हे भेओक् तिजने तुमप्रोले जितु भि सैसे हे ओ तो तो भए। ज ते अर् होस तो। अर् हे किसुमन्ते वो काम् कोरि बोले घे। पर् जिह् मो काम् हो पो ते वो। ज ते हे भेओक् तिजने हो सक हो हे काम् हो पो रे ते वो। निजोके हेन्देले कोरि बो परि बोले घे। अर् लोगोते जितु तो निजन हे तो होस कोइ को बोले घे।